<noise> Makanan yang bisa istilahnye buat tubuh kite istilahnye bisa ada tenage <hesitation> istilahnye ya ibaratnye ya kekuatan lah gitu, yah <noise> ape ye, seinget kite ya paling istilahnye ya <hesitation> salah satunye ni kita sebutin istilahnye mungkin ya telor lah, biasanye kalau telor tuh dikonsumsinye ame isalnye atlit, binaraga, binaragawan maksudnye, terus istilahnye ya orang- orang ini lah yang pade punya istilahnye propesi kayak gitu. Ya dikonsumsinye juga istilahnye <noise> ya rata- rata sih emang direbus kalau telor, itu kalau telor direbus dan juga istilahnye ye makannye juga istilahnye enggak satu die. Kayak ada tuh atlit iya tahu deh die seha sehari bisa tiga puluh butir. Apa atau telor, ya kadang direbus me die kadang diminum kuningnye doangan. Nah <noise> itu buat kekuatan tu kalo yang kite tahu masih tu telor poteinnye itu bener kali. Poteinnye yang apa yang banyak tuh telor. <noise> nah, kalo sedangkan misalnye buat sayurannye ya, paling ya bayem. Ye yang kita tahu bayem, terus brokoli, apa toma eh tomat, woltel, terus ini, <noise> <hesitation> ya udeh kayaknya itu doangan dan juga istilahnya kedua item itu ya nggak, nggak bisa istilahnye di kalau kite olah ni, kite masak. Ye salah satunye ye contohnye kayak bayem dulu nih. Kalau bayem kite bikin sayur, ya ntu musti kudu dimakan misalnye anget- anget. Pokoknye jangan sampai misalnya di. <noise> Atas dua atau tiga jem udeh kagak enak, maksute yah ya mungkin <noise> vitaminnya udeh ilang atau istilahnye ininye udah nguap apa dan juga die gak bisa istilahnye masak bayem pagi nih kite, seumpama masak bayem pagi nah buat ntar malem nih kite nggak, nggak bisa kok kayaknye. Apelagi buat paginya lagi, pagi ketemu pagi udah nggak bisa dimakan tuh bayem. Mustinye yang bagus ya istilahnye <hesitation> ya durasi jam dua atau tiga jem lah, itu paling kuat tuh bayem, masih itu paling bagus dimakan nih. Ye itu juga kan bayem udeh ini banget dah sehat banget, kan ade film kartun itu popai makanye ape die bayem <laughs> gitu, nah apa <noise> kalau wortel, wortel paling diolahnye di campuran lah, taruklah kita kasih ape <noise> temen- temennye ini yang paling ngikut, wortel <hesitation> toge, kol atau kubis. Oh daun bawang jadi deh bakwan, tambahin istilahnye terigu tu, kasih istilahnye penyedap, garam sedikit, jadi bakwan. Nah, kalo <noise> itu tadi telur, eh iya telur, bayem, ini ya wortel kalau yang lainnye juga kayak, ya kangkung, istilahnye buncis <hesitation> ape lagi ye iye, yang buat <noise> di sayur itu ye maksudnye di ye <hesitation> bisa di sayur, kangkung bisa ditumis, ye gitu. Kekuatannye sama juga, istilahnye kayak bayem, ini nggak bisa lama-lama, nggak bisa disimpan lama- lama, apalagi kite angetin lagi. Ini bilang nggak ini kite angetin lagi, nggak nggak bisa gitu, yang kite tahu mah, nggak bisa pokoknye dianget- angetin kalau sayur- sayuran kayak gitu. <hesitation> <noise> apa agak asem kalau die di atas istilahnye tiga jem tuh, kalau sayur- sayuran kayak gitu. Ya, mungkin kalau. Ye, gitu deh kalau sayur eh kalau kangkung jug ada yang disayur, ada yang ditumis. Ye kalau disayur ye, paling die ape ye campu eh, nggak ada ininye sih sama aje sih campurannya biasanye kalo ditumis tuh sayu eh kangkung, ya pake oncom. Oncom <hesitation> di iniin deh tuh, dibejek- bejek, diaduk ye bumbunye biasa lah kalo kite bikin tumis. <hesitation> <noise> apa <hesitation> kalo istilahnye ba bayem, istilahnye die nggak, nggak, nggak, nggak pake ini ye, nggak pake oncom die cuman bayem aje ma daon bawang, daon bawang merah, daon bawang putih yang kita tau. Kite mah istilahnye kalo <noise> masak, ye dikit- dikit dah kite bisa kalo buat numis- numis, <hesitation> apalagi istilahnye <noise> masak nasi gitu udeh apa udah hatam dah kalo masak nasi. <laughs> Kayak ngaji hatam <hesitation> terus. <noise> Iye begitu deh, biasanye istilahnye <noise> semacam itulah makanan yang buat istilahnye kekuatan itu. Kalau istilahnye bangsa istilahnye apa <hesitation> inian ape kemangi, kan die jenis istilahnye sayuran. Jadi cuman istilahnye kalau kemangi kan buat ini die, buat <hesitation> nyedepin atau, ngewaangiin masakan. Dia istilahnye nggak bisa, mungkin ya nggak tahu deh, kalau kite istilahnye die buat pengikut doangan, nggak istilahnye nggak utuh dimasak kemangi doangan. Kite belum ketemu deh kalau kemangi yang istilahnye buat campuran kan, kayak istilahnye ayam rica- rica bisa dipakai kemangi gitu. Wah, mantap banget kalau udah udeh kena ayam rica- rica pakai kemangi, tu. <noise> bisa nambeh makan.